Ba ninɛ ah ba dɔdɔrio miwɛ, maba jinɛ ra ,aba bera wati dɛsona to ba be hua hee tuwi, ro naso da we hanu, ro ɲa dawe banu.